Ongalamwenyo ombwaanawa kungaye onge omuntu wuna onkalamwenyo kuna uupyakadhi watsha, iho ehama tsha. ngweye, noho ngweye owuna elago ngeenge owuna tsha tshokulya, ngano onkalamwenyo kungaye ohili nawa, onkalamwenyo ombwaanawa onge wuna iimaliwa, iimaliwa oto vulu oku landa keshe shoka waala, ngano onkalamwenyo ombwaanawa, onkalamwenyo ombwaanawa. onge kuna tsha uudhigu watsha komutima, ngweye oho kala naantu mba haye kupanditha, haye ku nyanyukitha, ngweye oho nyanyikwa pamwe nayo, haye ku tu lilemo omayele, ngano onkalamwenyo ombwanawa, onkalamwenyo ombwaanawa noho, onge omuntu hohi pomashala giili nogiili, toka ta lelapo, onkalamwenyo kayi hole omuntu wuli peshala limwe ike oto loloka, nomwenyo itagu kala gwa panda, owu hole okuha kondoolopa hontumba, toka lako ngaa omasiku nomasiku, to tala ngaa kutya mondoolopa muka omuli ngiini, nomwenyo otagu uvu nawa, ngano onkalamwenyo, onkalamwenyo ombwaanawa.